حيواني المفضل هو الدولفين، لانه يتمتع بزكاء عالي وسلوك اجتماعي مدهش. احب طريقة تفاعله مع البشر ومع البيئة المحيطة به. الدلافين ايضا معروفة بقدرتها على اللعب والاستمتاع مما يجعلها رمزا والمرح في المحيطات.